Sagalenii woishini pani sun irrit gubetet, pani sunii ira fude dursa ta it godgod sunii, ta it godgod sun irra duuge, duumi bissan kas kayay bissan bissan be're dishi fa della fa fuude rawode bissan it buuse kaskae, mal won sun akcholle goddet duum rofu laan mal ishin lallaftet laan irra dikay, yonkun woishin it godeet dandeete ak cholle ak at feet irra hin dittu.